Nder dabbaji mi and ferɗiɗo feri sosai ni wodi Dolphin ɗiɗi ko rewɓe gonga, ɓe waawi hokkude sago, njiytii, e waawde leemɗe hoore. Chimpanzee ɗiɗi waɗi kugal ɓe maɓɓe e jom naatirɗe, ɓe waawi waɗde masiilaaji, hokkude waawde sembe hoore. Elefanti ɗiɗi jogii moƴƴi gonga, ɓe waawi haɓɓude ɓurndu e ndiyam e rewɓe. Koro ɗiɗi ko rewɓe suudu, ɓe waawi haɗde tools e woodude keeri e ñaamude. Octopus ɓe ɗon rewɓe maɓɓe, ɓe waawi daɗɗude mo e suusude, waɗde njiytii e andude kugal. Parrot ɓe jogii gese, ɓe waawi mimmiɗe naatirɗe, e waawi waɗde cuuɗi waɗi haɓɓude e andude jam. Orca ɓe, ɓe woni e rewɓe mawɓe ɗiɗi e laawol e heɓɓude ɓurndu e jam.